Kodum na idamay, gam kodye onjay, dum funi, behakilin, dum iarindiyam na hande, dum waranaka tha ki, so dum bodum.